'Mor 'on 'de-: 'on :baa-: on po-a 'on 'nor yao' 'zorn, nyor :ne :gwiele' :zai' or dbo 'on deh bo 'weh. Deh 'on se-a 'sor 'de nyor no :mor koan-eh 'o :mor a 'kpa :yee' a 'nyi-eh on 'o, eh no-eh :zai' 'de 'an 'kmo 'di. Eh 'jeh "mor-: :or 'dhe-a dih-a 'jeh dhih 'jeh deh 'on se-a 'sor, 'on :wan-dih ken 'weh 'do 'kpa :gwie: 'i, 'on 'duo:-eh 'weh :eh no-a 'wlii-eh, :yee 'de ti :dao' 'i deh an 'da-dih-a 'wlii-eh deh 'on se 'i yubo:, 'on za-eh 'de 'de 'on 'nyi-eh 'on 'de. So deh an 'da-dih 'wli-eh deh 'on se-eh 'i yubo:. 'On tehn 'wli-eh dih 'weh :zai' eh 'beh 'i, yubu' 'de nyor+-a 'wli-eh:, :eh :daa 'jeh zlo :zlooo: pa 'de :pebeheh:. Nyor-a 'jeh or ne dha 'weh or po-dih 'an dhih :porluh 'weh. So 'on 'de 'wluh-a 'on 'on <hesitation> <hesitation> 'ble 'an :bhorlie: dee see. 'On 'de 'wluh-an 'on 'on 'ble-an-a'a: :bhorlie'. Deh-a :gwiele' <hesitation> an ya-eh 'on 'weh, sonetime 'on 'de-a 'de-di'-a ;jeh an dbo 'on deh bo 'weh 'an 'ye-eh eh <hesitation> 'an :borlie' 'o. no.